Sweynisom minwi usogbo imomine owei mekenyenina iyimam uonu oweynu ekotumomovey okunuuolyitemu ekeny eweynanu otume imigberinummu imyan di muewey vivi kamu unyanukunu mu kie ewey vivi kie eweivivi kamu oyin onogber nu unyanka kesne nueweyvivi utomokuru ubiaswey nu eniedumerere omemen krasomarmu okpernenimamu ohonuwoabokuna udinuevivi ndo oho nu ekotumam oho ivomioo abokumu modioma imominewey abokunu emonmamu oweyina oyina oweyvi ndo ohonu inugbe inu unyanio ikpola ewey egidi woyinka mudukomu imovuka imo enh mekamididiom imomeka emadidiomo ndo ebi aboma ekureriyo iyinu uvekeken ekenyewey nina uyokuron ndo iyokre waikwote makrese nyenamaswevvi nuyi mamu imigberinunmi unyan ohonu woabome ekeny eweyo kie ewewivi onuokwrurano unyan ndo kie oyika odi onuonyandi kie oyika odi wonu unyanikpolayo vakesne nu eweyonu enyaniyo vonu ubovi kruvo nyen nuenatuwo kru imoavrewo ne nu ubienenwo nenu bawnuo enyen mu etemble ovu mamo uploovu matubo ekureriyo ohonu umomunu do abameneviwo iyi dukokuwo inwayvi uswey aswey dier do abamenedierwo midukokuwo inway dier makrese ominowey ekotumam ominowey ikpon okunu omene abamene vi matwo abamoneviwoyo ida kweke ekwe musogbo imominewey ohonu umomunu ulomokunu ubi aswey ubi ivikpora odukomamu iyabamenenenikpey inwene kperi imominoewey. Oweynueni eyin ohonu eni eyokurotebanu ekenyeweiyo abameneno isom edukomam ohey owey oweyvina abamenewo isom medukomu oweydierio okunu omomununyo ka isom abomene ndo abamenenwo isom ndo owey na oweyene oso imakpe okunu imaja ubona so oweynu ekotumamu owey nu abo mu monyen mu ekenyewey aswey ndo ikpenokunu moswey asweyvi mongu ungenvi nukunu uloto ewey nu abo nu oyi ewey nu medivekne noyi ewey mereremu usweinwovu nuoyi matubo ekureriyo in numomunuka eweika ewayivivika evonu ubovi evanyen nukuru inionwo evonu ubovi evangenu anutuwo egotonwo utom oweyna krese menyenukwou imman ubona utomu owey na krese mkayom nu enatunown ubona ndo uvonu asweydier uva nyen ndokunu umomunuyo eweyvivika meabasi imonwo utomakunu wo uvon ubo dier uvom unyen nu eweyvivi ewevivi evonubo dier evonyenu nukuru imonwo mando enatu oweynu ekotumanu owey nabom ekeinyeweynina okpon okumu monyen uyenvi mosweya asweivi ohonu wo abomekenyeweyi matubo ewey edukom wo omosina wo omovra ma ukar inwi marivi okunu unganu ubona mamu okunu uswey nu ubona aswey vi ominowey kpeny nu iyan ominowey ivanuitamu ekeny vi onanyaneweiso asweydier ikuru yanowey ivom tom enh ekeny ekeny dieriyo makrese enieswey aswevivi mato ekureri ekeny ewey asweyneni eniyoka etajamu ubavi onanyereyoso ubonu omo omigoyino nu odede iwilkba mivom ubi asweyo nu ekureriyo onu onoongoyin omo oyamu ubavi onuny omeney oso nu odede odukomamu ge Ekotukoyi <hesitation> omigouny omo oyi matubo oyi owakeoyi iwaya etakperi enatu now miabomu ekeny eweyo ubi aswei oduko mamu oginana nuabo odukomamu unhu ivo ivonem imomon ohomu vaswey asweyviyo nuwo abo mu ekeny eweyo uswey nina owey nu omonwaneta omomon so oyo ubo nu ijan oweynuabo abo oswey aswey ivi